जू टावर ची अगर वेमा खिड़की वोली त में वे बठीन भेर देखी के जोड़ से चिलौलू जेसे जू आस पासा ल्वोग वौला ऊँगू ध्यान मेरी तरफ़ आकर्षित वोलू और में ऊँ से मदद माँग सक़दू दूसरू तरीक़ा यू ची की अगर क्वे चमकदार कपड़ा वोलू या फिर कुछ सामान वोलू जेता में हिले के या फिर फेंकी के लुकूँ ग ध्यान अपरि और आकर्षित कर सक़दू त वे से भी में बच सक़दू।